Ukaona hea dakusenga ukuona hea dakuamkiaga ukuona hea da kukoma maana kila binadamu akulindaga hiveve kutokana na aidia pesa henayo kugona kwa raha wagona kwa wasiwasi kwidahe awenayo <hesitation> wadakugwa mda ukuona heya dakugwagwai pikipiki zote hizo ni pesa ndigoswazo ndima maisa enda uyaone mmatana kwa duniani hisasa dunia ya hii sasa ikiwa kama ile yazamani dunia ya hii sasa hatupandana ndugu atakachukia nduguye tati ataka kuchukua mwanaye maana atakachukia mwanawe. Maisha hii sawa yabadilika hata zamani watunuakevana kukagua nyegazi wantuwahame washirikiana michango yapatikana. Hii sawa kukagua vegazi kila mtu na vegaziwake binadamu abadilika roho sasa kila mtu anaroho mbaya. Maisha hii sasa kama kuna hela wafya ujaita hospitali ukatibiwa mapesa chungu mzima. bila millioni kumi kuzatibu operation waifu ukafiwa maiti kumwaga mbaka uagemillioni kumi nzandiguziukwazo kwahiyo sasa isehe yatwafa.